מא ת'קנתש אסחבי, רא אלחדמה קתג'י לסאברין, וגד סיווי דיאלק מזיאן, דר לינק דיאל נשיט, תסיפט אלטלבות כלא נהר, שארק פדורות תכוין ו לו פרי באש תזיד פורסק. סואל נאס, דר עלاقات, כלא קלמה מוכן תפתח בבא. רקז עלא אלמהאראת מאשי נאר אלשוודה, פכר חארג אלסונדוק, אלחדמה מאשי דימה פמלגאל אללי קריתו, אלמוהים תבדה ו תבן.